Men mahalliy aholiga murojaat qilaman yoki telefonim orqali xaritani ochaman. Agar internet bo'lmasa, yaqin atrofdagi belgilar yoki transport stantsiyalarini izlab, ular orqali yo'lni aniqlashga harakat qilaman.